Mɨŋ baŋkǝyǝ fɛɛtoolusɩkatɨnɨyǝ wǝǝ wɨ ri rɨ fɛɛ ǝ lǝ́ǝ tɨnɨ kɨ oturu lä sɩkayǝ lɨŋ yee lǝ̈ yakayaka wǝ́ ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ tɨnɨ wǝǝ oturu wɨ kpɛlɩ lǝ̈ rɨ we wǝ́ wɨ la ka fʊʊ wɨ la ro eniyǝ rɛ ko oturu a la pɔrʊ ǝ lǝ fɨ e le yee we kɨtɨŋkǝ a ya ǝ lǝ́ǝ pɨ wǝ. <hesitation> rɨ. baŋkɨyǝ we la kɨtakǝ wǝǝ mikɨrofinaŋsɨyǝ wǝǝ mɨ ŋ́ nǝǝ lǝmɨ tɨrɛ ŋ́ nee kpii tɨrɛ sɩkayǝ rɛ rɨ fɛɛwǝ rɛ. Tɨŋtǝǝwǝ wǝǝ enyipǝ pɨ lǝǝmɨ pɨ lée kpii ŋme ŋ́ nóo nuŋ rɨ paa ŋmɨŋmɨ ŋ́ nǝǝ lǝmɨ fɛɛtɨnɨsɩkayǝ.